Nyin mbi ten mbi bise. birding mbi bi da maan echi kiese. mbi banchi eten ba-rdi ba-kie bě bi fuan e-chi kenkpan. benkpan bi jie chuoo- a-chi kenkpan bukim. achi kenkpan ge. ke kwore, aɛ chi kenkpan akinde, achi kenkpan atcanghe atiem burang ewa. ewa ryi ebuob ga shuu e-ba. biru bifě bi tiem burang ewa. bi tiem <hesitation> gasuu kenpuun. bi tiem biru to. biru biǐ bǎ bâ, bi kped etiem biru bi-rdii and a-kii ba-chi. wa ki ruan a-ku a-ba ram burang giru. burang gi ru. a-atce ke dikan a-da sim ki ru eyen afi a-ba tsen ganki kereded ded a-so. ajad bitce bitce bitce a-tuu ke ga te, burang bu fii kiru ki jua. a-fum a-fe ke bu shii a-tiem. Nkere okírě e kem kpan ge a-muu a-be e-rdi. e bukimi imi a-be e-rdi or kentong a-bong gan kii anyi a-fe ga fa. Ga tě nke a tuu kiru. nkere a mung a-shung kiru ǎtě, ạ te̱ ki sě to noi anyi to. eshian anyi to e-bi ejua A-tiem burang kpog a-fa. a-fe ge ka te or a-fe ke di bang a-fum mgboo miyen a-fe ke dibang a-tcid, mbuu a-chi a-rdi. a-yib kentong anki. na bukim ambu a-te a-sè. Kamjau kanong kanong, ke nkpin, a-se ke nkip omu kiru amu a-dírè onyin a-fe anyi a-fe ka niring a-fe okare. nkere okre okare ba fuam e-bibe ka mmu gi kwa.

Aa-juab ba a muu, a zong ba muu mbe a-da juab ene kien bnam achi ke-kam o kantag ashuon a-bi nyi kenbuam achi, a-shuam a-bi nyin dishi. ashuam a-bi myin difid. bufuon bu fě btem mbi bi ku rdi kantag bi fe kanung o. nke bi mu bise deng bi fuu nang ye nang ye o-bua esim atciring atciring birding mbi bi da rdi+ene, kenkpan bukie. kenkpan aki ene nki ki kentong bukie. bukie buyen buyene. <hesitation> Akara-a sanda. kenkpan nki akra-asanda. akara-asanda ayen bukie buyen buyene mbuu. bu da nwa ne efi buchwu. bunwane bi kwuu. bu nwane. biem mbi e ruom nyi bi keuu akara-sanda. bu nwa gegbaad ne kembuam achi <hesitation> e ruom gakim. akara-sanda bankere mbe akwu. ke bifi nwed wa bua sing. onyi cheng mu obonghe ba kang a a. Matthew binang. ǒ-chi kenkpean nki akra-asanda. a bi bẹ ene orang. wurung ba rdi. ki maan efi buchwu. Ke bi mu kia batce bi fu biem ambi bi tong. akra-asanda atong. butch mbu ko. Butcu. nang o-nyio o-nyio ke a nyio gambu. mbu bu ene. a-fe bo-o sang okare mu bo-o nighe nighe ambu. mbu. bu da buạm nne a-rdi a-juab omu. difid ki suu o puad and buu-kie o ofanikong.